Kua nunga oyeesaka yandeve yave, jaeko yaikuata maerako yaesava, oïme ramo ñanoi jokua mbaepuere jare yande yaikuauka vaera, kuako mpetï mbaɨu ikavigueva